Ny mahasamihafa ny <hesitation> saka sy ny alika: <noise> ny saka miantsambontsabotra eny rehetra eny. <noise> Ny alika kosa <hesitation> manaraka ny tompony <hesitation> eny <noise> amin'izay rehetra aleha <noise> ary manampy ihany koa amin'ny <hesitation> fiam-mbenana ny tanàna <noise>